Chuya chikonjune yuu hi ha ya'a kuii ya'á ujun ya'á kuii ya'á ndujun, ya'á kuii cheda ján konjuan ya'á ujun <hesitation> ujun ya'a kuechí ichiludu konta ihan techu chetuga kaian, ian ya'á ya'á iaga ye'e nundio ndiu ya'a chinden jindio.